Ashienda sidiva matweka pisa mfiriali mfiri kwaliliwe shamba afadhali ihie kwasababu yekifeu shawase tewa mekwisha tukunuari rite rimei ikweria ngangata kakubaru ni shida kwa vaiuya kwenda hospitali ni besa vakundi kwa uya kunuati kachoka vo kela na besa na vo mekua kuriri maituvwa mnevafo kwete besa vo wenimbuwe vunyelia wefaka bila virisavo vo kwa hio ni changamoto pia kwa wameku sha sukunia atika